Kan nadum saʼalni be yom sawwa gahwa, kef-kef bisawwiha bagul le, ilga alme ikhudda finnar, alme da kan faar dadda ishilal gahwa di kan bidora tilga tagile bilen, dadda bidira katire, kan bidora tilga khafifa kula kan bingusa kal-kal fi, fi zausqa hul bidora, dadda kan farat zen kan bidis sukkara foga, aʼa wadin kan.